اكثر شي طريف شفته كان يوم كنت في مكان عام. كنت اشوف شخص حاول يفتح باب زجاجي بشكل غريب. وهو ما كان منتبه ان الباب كان مفتوح من الجهة الثانية. قاعد يحاول يفتحه وهو يدفعه بكل قوته بينما كان الباب مفتوح وما شايف كان الموقف محرج لكن بنفس الوقت مضحك جدا